Biby anak'iray tena atahorako ny bibilava, noho izy mandeha amin'ny tany ary matetika izy a tsy hitanao hoe tonga de iry fa manaitra anao foana ny fisiana. De anisan'ny biby tena mampatahotra an'ahy ihany koa an ny voalavo raha toa izy ka itako tampoka fa raha efa <laughs> niomanako indray oe ahita voalavo de tsy de matahotra aho fa le izy itako tampoka izany no tena atahorako na bibilava io na voalavo.